Lë sport ëndua sunt tant abil al e andé ën bici sia sl'e stra asfaltà che s'le stra bianche e a m'pias propi tantu përché parei stun stun fora e a m'pias pedalé, però pa trop e cuindi l'ai catà la bici eletrica e ure vun anche a lunghe distanse